ممكن الوظيفة اللي انا أكون فيها مش شاطرة هي أي وظيفة ليها علاقة بالتكنولوجيا والكمبيوتر لإن بحس إن أنا مش بفهم أوي في الحاجات دي وكمان مليش أوي في الرياضة فا دي كلها حاجات صعبة عليا وبحس إن هي محتاجة مجهود وصبر طويل أوي وأنا مش شخص صبور للدرجادي يعني فا حاسة إن هي هتبقى وظيفة صعبة عليا.